Laha ty fomba fikarakara fia aloha mba hitanjaha ty otrikay anatiny ao. Lafa azo baka ambazary eny i, kihisa kihin'iny, bakeo amizay voraha ny tainy, la alà tao ny tinainy. Vita amizay zay, sasà malio la vaky. La bakeo amizay, na i ketrehinao ataonao berano ataonao joboro, na i endasinao, na i atanao sôsy. Fa tsy enga masaky ela amy afo eo fa laha masak'ela eo io maty aby otrikay anatiny ao iny.